लाइट बल्ब जब लाइट बल्ब थै लैट बिजली पहुचांदू त फिलांमेंट बिजली आपूर्ति करदूह गैसलाइट बल्ब मा एक गैस भरी हूंदी जू फिरामेंट थै जलने से बचांदी।